Mizakà hazo maro araky ze fantatsinao. Ah Ecalyptus, mangy; Ecalyptus moa kininy amy teny gasy. Mangy, voasary, bois de rose, baie rose, letchi.